وأنه هي الخريطة كانت عليها علامة أكس و هي ما تدري لا ماهو علامة الأكس هذي لكنها أتوقعت أنها لكنز وكانت مرة بعيدة عنها مو بقريبة قررت أنها تجمع رفقاتها وربعها بتروح تدور على هالكنز مرت الأيام والشهور.